La bestia pi stran-a che l'ai vist, l'ai vistla cuand suma andé truvé me cugnà ën Costa Rica a parte a parte i papagai e cule coze li ch'a sun, però cul li pi strano al e staita, stait l'iguana, l'iguana al e al e ën rettile, al e brüt da vëde però al e al e bravissim, al e 'na coza tant stran-a